Puru chiddi chi nun màncianu carni ponnu assùmiri prutiìni manciannu legumi comu per esempiu fasoli, linticchi o cìciri. Puru certa frutta sicca comu nuci e mènnuli, chiddi ca nuatri chiamamu scacciu e chi manciamu in particulari duranti li festi di Natali, sunnu puru boni e senza esagerari fannu puru beni a la saluti. Ma secunnu mia, li megghiu alimenti chi ponnu dari prutiìni sìmili a la carni, sunnu lu latti e l’ova. Li prutiìni di la carni si chiàmanu pruitiìni nòbili, pirchì sunnu fatti cu tutti l’amminoàcidi essenziali. Ova e latti ponnu sostituiri la carni. Ci sunnu però cristiani chi nun ponnu manciari latti pirchì sunnu ‘ntolleranti; nta stu casu ponnu pigghiari un latti spiciali senza lu lattosiu, ca è lu zùccaru naturali di lu latti. Chistu pi chiddi chi sunnu vegetariani. Inveci chiddi chi sunnu vegani e nun màncianu mancu ova e latti, ponnu sulu fari affidamentu ncapu li prutiìni di li legumi. Quannu si è picciriddi, però, s’havi a sapiri chi pi crìsciri boni sèrvinu li proteini nòbili ca si tròvanu, comu dissi, nta la carni, nta l’ova oppuru nta lu latti chi havi dui tipi di prutiìni chi sunnu puru boni pi la crìscita.